Tingunge kama mari nishei nakboru nakboru chakwa kwete ngila boru cha ukarifu borwa ilalu kure changande au uwali au chweke lakini tafouti na ugarile laviboro fuyo seka ngama fipashwe moto cho kuringle kama ungdi nashe